अएसिअन् नि मखसे दोरोदन्ग् रि सनय अत् <hesitation> फुर मम जैको नुन्ग् थन्ग् कुसुबु नुहयु मनु। मम समो पेसन्ग्ब अएअसिअन् नि इन्तेरेस्तिन्ग्। अएसिअन् नि कुसुबु नुहयु मनु। अएसिअन् छ्हिन शरिन्ग् थैलन्द् विएत्नम्। वोर्क् तो सिन्ग् छ्हिन। भ्, अ, छ्, ओ। फ्लवोरिस्त् छूकिन्ग् स्त्य्ले नि अएअसिअन् क पुर।